Nyɛnsuusega tiim wa a tuunɛ de la ayi,a suŋɛ ti fu suɔ fu nyɛna la ti la yese suŋa, nyɛnsuura tiim wa a tuunɛ kelum dɛna la, la suŋɛ ti nyuuŋo sɛka n ka ani suŋa n boi ni fu nuurɛ la puan la ayi, fu wan dikɛ e iŋɛ fu dibega puan la dikɛ suɔ fu nyɛna la ayi, nyuuŋo la wan tee. Nyɛnsuura tiim wa a tuunɛ kelum dɛna la fu nyɛna san tara dãaŋɔ ti fu san nyɛ e dikɛ iŋɛ tu suusega la puan dikɛ suɔ fu nyɛna la ayi la wan basɛ ti fu nyɛna la nyɛ tibega. Nyɛnsuura tiim wa,a tuunɛ le kelum dɛna la dãaŋɔ seko n boi ni fu nuurɛ la puan yesera la diisi puan ti fu di ayi, fu wan dikɛ nyɛnsuura tiim wa dikɛ iŋɛ fu iŋɛ fu nyɛnsuura dibega la puan sɔɛ ayi, la wan suŋɛ ti fu ti dãaŋɔ seko woo n boi ni la, la kan bɔna.